Ho noi nii manni toku aato tong henong noi ai ongko koh genereita, genereita pokong ko manni ho nii ko manni taroh toku topo o'konomorohenana toku rorihopenong aatoh. Impah noi ong o'kongung sipaka ngung, sipaka ngung o'ko boombox ho taronno. Taronno manni toku o'konomorohenong manni toku rorihupenong, roki ai tiwoning honowo aah rarawitikuun nowo, roki tiwoning tikah nuyu ho eng sihoroku aatopenana. Impa hoko sihoroku aatopenong ho toku topo taniwah, toku toku nompa poti kori tanimorohenana, nawa' ong poti ringkunno ong raa honna kuyu tanimorohenana ho hoi ngongku. Ongko mahkata, mahkata ko ho ngawakong. Mahkatah ko ruwau'ku manni toku o'konomorohenong manni toku topo aatopenong, ho ong mahkata pekong poti kori o'konowee'kong roki ong ruwau ruwau roki honowo hiya to'kaherong. <hesitation> noiko ong kitori ho ngawamo uruku, noi ong kitori paaraku, paaraku ho manni toku topo ho distebens. Kitori paamo tuku manni toku topo aatarei aatopenana. Impa <hesitation> noi ko ong kitori ong mingkeemmo, mongkeemmo toku toku nompa aatakong, toku nompa aatakong ho tiwoning ngawah ngawaku hoho ko ai manni aah rarawitopenong ho taroruh.